Aha, izy io aby tsy karazagna vorogna fa izy io a matetika an dia a raha biby miegna amoromorondrano. Dia na izy koa agnatina rano akagny si izy miegna fa io tsy karazagna vorogna.